Binashra rang haqida o’ylasam, hayolimga birinchi navbatda arxideya guli <hesitation> keladi, chunki yoshligimda judayam ko’p reklama bo’lardi telvizorda "Arxideya iforin taratarsan" deb aytilardi qo’shiq, bu albatta shampunni reklamasi edi.